דא- ס'דא אסאך אנדערע מינע קעז. ס'דא פעטא, ס'דא <hesitation> קאטעדש טשיז, ס'דא ריקאטע, <hesitation> אמעריקען טשיז, מעזזארעלא, פיצא טשיז, טשעדדער טשיז, <hesitation> ס'דא אסאך אנדערע. חוץ פון דעם וואס ס'דא אסאך אנדערע מינע איז אויך דא ווען ס'ווייך אדער- אדער הארט, סטרינג טשיז, גאוט טשיז, פארמיזשאן.